أشتغل في مجال التطوير المحتوي، وأهتم بكتابة وتصميم المواد التعليمية، وأستمتع يعني فيهم مرة، لأنه بيتيح لي أنه أبدع وأساعد الآخرين أنهم يتعلمون مهارات جديدة، كل يوم أتعلم أشياء جديدة وأحس إني أساهم في بناء معرفة الناس ،وهذا يشعرني ويحسسني بالسعادة والرظا.